Nang ku sende, a ku kute a mee a kwee lapnok, puus lapnok ku a ɗom weet ɗikin weet ɓilang mop. Ɗang a mee le a ɗom ti ɗaa cin retyit mu puus lapnok ndeeni ee? Hah ngun, a ɗom mbii ku niku kwee wash mu yil maan. <hesitation> puus kang, a ni a puus ku a ɗom pwet, a ɗom riret. A ɗom kwee tam puus kang. Peeɗi puus kang ndeni ni, a ni a kwee puus ku weet ngurum mushere mop ɗi nji kaat yi puus ku kume yi ɓit. Mop ɗi le ndeeni a par puus kume yi ɓit. Ɓe ndeeni ɗi tong a tar lok. Yi tar lok ɓe weet ngurum mushere mop nji kaat ti mop cin tam ɗi, ti mop kaat ɗi. And mop le shum ni yi puus kang a mee? A puus ku weet kwee njep, ku njiraap, ku sɨrop mu yil mushere mop ɗi njia. Mop ku mop tul, ku mop kɨ tekel, ku mop ku mop poopang mu yil ku kwee, yil mu naat mop, mop ɗi nji ti mop nji cin tam retyit mu puus kang ndeeni weet kɨshak. Mop ɗi kaat pee. Puu-kwee shumni ku mop te puus kang ndeeni ni Ni a kwee puus ku mop nji kaat, mop kang mop cin tam, mop cin retyit. Weet par ndeeni ni, mu naa kwee tam mop shini shini. Mop nji kaat. Mop ɗi cin tam mop shini shini. A kaa kwee tam liikook, kwee tam kwarak hokk. A tam ku enna ɗi muut ɗika muw. Kat ɗaa nji yi kwee kwee tam retyit mu kwee puus kang ndeeni ni, ɓe bang a naa mop, ɓe mbii ɗi ret pootukup na pwet. Tam veer mop oh shini shini. Peeɗi weet kwang yil mushere nde, mop ku tam veer nde mop. Kat, ku yet an ti a sat pak ɗi. Kaa tam veer kanger, ah ɗaa shwan ku ɗimu nji mu wit tam shiki ngaam. Tam kwee, tam veer margif, tam veer horop, tam veer kwee ik'ngwakap, <hesitation> ndi maa mun ku tam veer yi kawel. Tam veer rom, tam veer suwa, weet kakar kwnagpe ni ni, a pee se teer nde ɗang kwee tam veer ndeni mop ɗekem ka murap ku ɗimu man, ɗimu naa siki mop, aa ɗimu naa mop muw. Ɓe ɗimu nji mu kaat par ni mu wit yi naa wash mu kwee yil mushere shini shini shini shini oh. Mu naa tam kɨrem mop. Nikin sɨrop mop ɗi nji ɗi mɨrep tam kɨrem riret riret mop yak shak. Mop le ndee, shum ndee yi tam kɨrem. Mu naa kwee liang lu mop. Mu naa mop ku mop nji ɗi cin ees fin, mu naa mu kwee wau mop oh. Weet par ndeeni ni, a ni a kwee wash mun mushere ku weet ɗang ka mat, ɗang ka man mee wash mu mushere muw, ɗang puus ku ka ki puus kang ndeeni mop, a puus ni ka nji ka naa mop ɗi nin wash mu mushere mop. Yi kwee, mee ku ɗaa kyel sang kuni pwet, ɓe a kwee tam kwat teng rom. A ndeni ɗi nin ku ndi mop ku cak mun mop ɗi ki y kwat. Peeɗi ndi ngu mushere yi kyeen ɓe ɗi cin kwat pwet riret riret. Ɓe ndi ni ku mee kwee loo kwat ndeni mop pwet ɗes pwet muw. Ɓe ndi ni ku kwee pee ku ndi ɗi <hesitation> ɗak kwee loo kwat miin. Ɓe ndi mop ɗi lam a teng.ɗang mop ɗak teng, mop le ɗen a leer ku ɗi ka ɗi yak lwaa mop. A ndeeni ku mop peet ni kwat teng. A mat ɓe. a naa kwee kwat teng ndeeni ni ku mop ɗi ɗekem mop ɗi Cin ku ɗi cin, mop ɗi cin kɨpee tam gargajiya ku mop ɗi peet ni kwat teng rom. Ɓe ɗaa kyel sang mu ndeeni. Ɓuluk kung mop a weet a pak mee kwee tam gargajiya mun mushere ni ku mop ɗi cin ku mop a kwee ɓuluk kung. Kaa kwaa kakap ku ik'ngwakap. Mop ɗi ɗom cin kwee ɓuluk kung ndeeni ni. Ɗang mee kwee gargayiya ni ni ku ɗaa ɗom, ku a mu-mun mushere ku ɗi, mop ɗi te a kwee kwat fwanding kawel ku mop ɗi cin weet. Ɓe ndeeni mop, ndeni mop, a mop a njep kwee pee ku ɗi nji.